Ny sakafo tsotra indrindra nefa tena tiako an, dia ny mofogasy. Fa <hesitation> ny mofogasy moa amin'izao efa somary niakatra ny vidiny. Fa io izany tena hoe tsy <hesitation> tsy tsy sakafo tsy dia be filirony an, nefa tena ankafiziko tena ankafiziko. Isa-maraina aho mihinana mofogasy foana. Rehefa tsy mofogasy indray an, dia mofo baolina.